Mebɛpɛ dɛ mɛyɛ ͻdwontownyi kɛse kyɛn dɛ mɛyɛ nyimpa kɛse bi a mobͻ mfonyin anaa meyɛ mfonyin Osiandɛ, sɛ meyɛ ͻdwontownyi a, ͻnam dɛ magye dzin na meyɛ ͻdwontownyi mapa no ntsi, nyimpadͻm beberee nara na wͻbɛpɛ dɛ wobetsie mo ndwom. Na mo ndwom no mu nsɛm no so, sɛ wotsie a, ͻbɛhyɛ hͻn nkuran na afei, ͻaakyekyer hͻn werɛ efi ͻhaw bi a wͻrokͻ mu mu. Ama hͻn enyi agye wͻ abrabͻ mu.